Ka ɗi welen pim kan ɗore lo shwa ti iraki shoti ka dabanung ɓan ere nung we mal kakwe mi ere ɗore urshalima kan kan ne makaranta ve ɓan nan lo shwa kanak kaɗi welen pim mi ka ɗili ka nung geme yi nami kan dabanung lo uliti nungka nin nele tumi gak lo loye nung kanin gele sho she nunka ka in wele pim kankan daba shoti Yamba nu de kwen nungka Yamban gbomlem fu kan ɓa nwa nigomi shon ti ɗore ɓamin wi mak ɓa min wi lati ka ɗore ka shewe daba nung kwen kang ban nwa nigomi kaɗi kani pim kan ɓan tan ti daba nung ɓan yi gbomle fu tiyele lo shwami ɓakwe.